تصور کٔرِو، اگر بہٕ أکِس ہفتَس خٲطرٕ بطورِ سیاح جنوبی افریقہ گژھان۔ بہٕ کَرٕ اکھ سوٹ کیس پیک یتھ منٛز بہٕ پنُن پاسپورٹ، شناختی کارڈ تھاوان تہٕ کینٛہہ گرم پلو تُلان تہٕ بہٕ نِنہٕ ڈی ایس ایل آر کیمرا فوٹو کلک کرنہٕ خٲطرٕ۔